gurba tokkit duran abba isan <hesitation> nam tokon wot darge gurba ak isa, abba issan nam kan gurba kan gafete atin sitif gurba sun yom akam wot harriyomteni ,duran wot isen dargu ammo amtan akama hariyya maana wot itateni ,dub yom akan wot hariyyomteni yede akan gafetaa, namkunnen dub < hesitation